عيش يعني حياة <hesitation> جيدة يعني تحقيق توازن بين الجوانب المختلفة للحياة مثل الصحة والسعادة والنجاح الشخصي، إيش من ذلك بعد الإهتمام بالناس? مثل الصحة النفسية والجسدية، وكمان بناء علاقات جوية مع العائلة والأصدقاء، كمان يعني متابعة الأهداف والطموحات، والتمتع بعد باللحظات الصغيرة، بإختصار الحياة جيدة هي اللي تعكس الرضا والراحة النفسية على الشخص.